Ley one thing I get to I can tell you here about ley value of human life la a here when you na get life in you, you na need nobody so ley life you get if you na value it when a go away from you your own nor time finish